Livi television nka naá, xi ña- <hesitation> ñatu nka ni, ñatu nka niño, ñatu nka niño, <hesitation> ijña nka ñaliko ko, ña'a, kolo ñayo niño nde'ya xilo meelí nka nchi ve'enchi naá i'i ta ye la'a kuexinchi naá, te niño xindeña'a ní nkai nani nani nchinɨ jniño nkai nchinɨ, te ñatu niño kukoo nka lo kunde'ya nka ye tele nka naá, te nde vinavii á xi radio ní nka naá, musika ní nka naá, te nana nka jniño kueti nka kijle te ko ye tele nka naá, xi ñatu nka jnɨ nka lo kunde'ya nka de lleno.